Redeliq ommaq üteq hääq as'aq. Redelidega saa näütüses katusõ pääle minnäq. Ja vaihõpääl, kui mul lätt viirenni sisse määnegiq pall, sis ma saa redeliga tuulõ perrä minnäq.